الأفظل يعني هو تحقيق توازن بين الإثنين ،السعادة الشخصية مهمة لأنها تعطيك طاقة، وراحة نفسية، لكن المساهمة في المجتمع تعزز الشعور بالإنتماء، وتخليك تحس بقيمة جهودك لما تكون سعيد، وتساهم في المجتمع تعيش حياة متكاملة، وتؤثر بشكل إيجابي على الآخرين.